komiði sæl og verið velkomin í Krakkafréttir í þættinum í kvöld fjöllum við um gönguferð nemenda í Hagaskóla á Fimmvörðuháls segjum frá manni sem rak á sjó í fjörutíu og níu daga sjáum listasýningu um frið á jörðu og kíkjum á óvenjulega tónleika á flugvelli ég heiti og nú verða sagðar Krakkafréttir

á sig gönguskóna og lagði af stað upp á Fimmvörðuháls á þriðjudag til styrktar góðu málefni árlegur

Hagaskóla gott mál verður haldinn á mánudaginn og gangan var hluti af honum nokkur úr hópnum komu og sögðu okkur betur frá

gott mál er

Hagaskóla þar sem bekkir í Hagaskóla ákveða

eitthvað í stofunum sínum til þess að styrkja góð málefni sem við höfum ákveðið þetta árið í ár erum við að styrkja tvö málefni björt sýn og eitt líf eitt líf er minningarsjóður Einars Darra sem lést vegna ofneyslu af lyfjum og Björt sýn er félag sem styrkir munaðarleysingjahæli í

málefnin sem krakkarnir ákveða að styrkja eru mjög fjölbreytt og það er nóg að gera fyrir daginn þá erum við til dæmis að fara ef einhver er með redda vinningum þá fara þeir niður í bæ og hafa kannski samband við búðir og annað slíkt og redda þannig vinningum göngugarparnir vona að það safnist sem mest fé fyrir málefnin tvö áætla það að reyna safna einni milljón króna til að gefa til styrktar Bjartri sýn og eitt líf átján ára strákur frá Indónesíu komst loksins heim í vikunni eftir að hafa verið fjörutíu og níu daga á reki á Kyrrahafi undanfarin tvö ár hafði strákurinn unnið á fleka við strönd Indónesíu flekinn var ekki útbúinn vél og engar árar voru um borð þegar landfestar slitnuðu í júlí rak hann rúmar eitt þúsund sjómílur að ströndum

stráknum tókst loksins að vekja athygli skipverja á flutningaskipi nokkur skip höfðu siglt fram hjá honum áður vegna þess að þau sáu hann ekki skipverjarnir náðu honum um borð eftir fjörutíu og níu daga á reki en hann hafði klárað allan mat og vatn eftir viku hann þurfti því að drekka sjó og veiða fisk sér til matar hann var þess vegna orðinn illa haldinn og þreyttur eftir margar vikur úti á rúmsjó skipverjarnir gáfu honum að borða og drekka og hann getur nú loks gengið á þurru landi eftir þetta ótrúlega afrek

nú fyrir skemmstu var opnuð listasýning þar sem listaverkum barna um allan heim var safnað saman og þau höfð til sýnis í Róm á Ítalíu sýningin kallast Friðarlitir og er við eitt frægasta hringleikahús í heimi það var valið sem tákn um samstöðu manna

frið og myndirnar eru margar innblásnar af því á sýningunni eru rúmlega fimm þúsund teikningar eftir börn frá þrjátíu löndum hún var sett upp í tilefni sem er haldinn árlega en gestir og gangandi í borginni geta skoðað myndirnar þangað til á sunnudaginn teikningunum var safnað saman af friðarsamtökum sem meðal annars halda reglulega svokallað

meðlimir hafa hlaupið samtals um sex hundruð þrjátíu og tvö þúsund kílómetra með

í yfir hundrað og fimmtíu löndum samtökin hafa verið til í rúm þrjátíu ár og markmið

þeirra er að stuðla

það þarf ekki að vera leiðinlegt að bíða þegar það verður seinkun á flugi það sýndu nokkrir hljóðfæraleikarar á flugvelli Genf í Sviss nú á dögunum þegar þau héldu afar óvenjulega tónleika hópur tónlistarfólks sem skipar hljómsveitina

var á leið til Ítalíu þegar fluginu seinkaði þá voru góð ráð dýr því þau voru með hljóðfærin með sér þau tóku hljóðfærin upp úr töskum sínum og léku óvænt tónlist til að stytta farþegunum stundir tónlistin er eftir ítalska tónskáldið og er hluti af verki sem kallast árstíðirnar hljómsveitin valdi auðvitað að spila úr

þrátt fyrir lítinn undirbúning og fyrirvara hljómaði tónlistin vel og vonandi gleymdu farþegarnir sér alveg við þessa

tónleika það voru heldur betur kræsingar á boðstólum þegar árleg hausthátíð var haldin í dýragarðinum í

í Kína dýrin fengu svokallaðar sem bakaðar eru í tilefni hátíðarinnar kökurnar voru búnar til úr allskyns góðgæti til dæmis fengu

margir sem komu og fylgdust með matarveislu dýranna og það vakti sérstaka athygli þegar

í garðinum vildu ólmar fá að smakka hjá hvor annarri